Ubanku <hesitation> ubanku ací unjúnkanani, baloŋ kanjúkanan uncáam bëkël dí bank, baloŋ karëtiriran uncáam dí bank. Kowí banjee bank, uncáam mënţíj uwël amëŋalaţ kara ulero uler këdu wen wena wul këndëŋ uwul dí bank. Baloŋ kanţíj banţoŋ kamaŋ keentiyent uncáam dí bank këmbandí keeleempëna. Këleempënáa mëmbá soŋ bënkankan, pënkankan uwël uwala kanjeej wul kënjúkan. Baloŋ kanta cum pënjúkan uncáam dí untab aruka ací bank. Bank, <hesitation> ngëmitira ngëloŋ ajá ngayër nţari nţari buntúkar bank pur banţeeţ bandí baleempëna abënkësan <hesitation> benefice bukal bëjej dul ngandukaŋ ngunk bunkakar pëlunk wi bajeeji unk dí bank.